Raha iaho e mana tragno fisakafoana manoka <hesitation> avy ame fireneko etoa da e sakafo tokony havidiko amignagnao da e sakafo tiako tegna tiako gnavidiko amignao, ohatra hoe, efa nozakaiko evao izy eke, akoho miary vary, vary amin'akoho zash eo koa vary amim-bily, vary amin-kena akoa iza.